Balki men bu mantiqni keltirishim kerak. Sizni yaxshi tushunishga harakat qilaman va har doim yordam berishga tayyorman. Biroq, men bu narsani o'zgartirishga tayyorman.